Bueno ät ispäjkyajpapä't je fruta yä'ki tzäpyapä es como nkiniya', katzu', y este lima este tzä'yajpa y mas tambien eya nasoj minyajpapä ispäjkyajpa't como manzana, mango, pera, pepino mumu je fruta ispäjkyajpa't, pe nta tzä'yajpa yä'ki y no mas que manhpa't je mya'yajpamä äjtyä ntäwä'ista'p minyajpa eya nasomtya'mpä jeti mi mya'yaje y jenä't jumpya, jenä't jumpya, es como nkiniya yä'ki koj tzyä'pya, nkiniya, este nämyajpa que tambien cacahuate tzä'pya'uk, je putzy camote jete tambien nip'patä tzä'pya, y este jiko' jete ispäjkyajpa't y je ijtu sone, je malanga tambien ispäkpa't, jete este nip'patä tzäpya malanga, je nyäjmayajpapä pisykamote, mumu jete ispä'kpa't, y jete este nip'patä y sunyi tzä' ispäjkyajpa't, jenyanhkä'.